Nroog nruu nansi ka kottu nsértane mboobiyame, ghuna atimpu nsértane ntangne nruu kottu dé: iwile. Wile ma lé mu déye famelame. Ndithi nka kunrome buugh ghuna ghuna fune docké. A la famelé kile ngnotuma, sa bhiiti. Wora a biiti ni ghune, rune sértane rune béghine, runa asa kaji fu sértitine fu wiigne. Niir sa kula fu jicni ni boobiyone nsértaname. Maa boo-nroog yama miine miine mbuudane ni mbooghune ni: nsértane ntangne. Ghuna nroog nruu sértatine-isértatine ghuna an timpu ghune.